Oy pero mich jedun ayoy nëkë në'amajadunëjëp manytë jedun mana ka'a andakëp a ko'o jedun nëjadyëkoyëdë nëkxëp pakya nëkë kukawëy.